A coxiña de Singapore gh'à influense da-a vixiña Malexa, di ingleixi e i çineisi. Coscì che ti ghe treuvi o riso frito, i spaghetti fæti con a sòia, sarsette pin de peperoncin, pollo e pescio. Ghe son ciù tanti ristoranti çineixi in tutta a çittæ e un mercou a-o coverto dove ti peu mangiâ de suppe con verdue locali opure spiedin de carne e verdue.